<noise> Ty olombelogne <noise> ty zava-boary <noise> ambony <noise> natao-Nagnahary. <noise> <noise> Tokony <noise> i avao <noise> zany <noise> lahara-pahameha. <noise>